J tambien ijtyaj je animal que janu'sy triste'ajyajpa por que algo presentitzäjkyajpa, cuando kyomi ka'e'ajyajpa triste'ajyajpa y como je kasyi ka sa'm ijtupä y ijtu ka'epä kyomi y por wa'k jana ka'u kyomi ijtu ka'pä'yajpamä je kasyi, igual je tuwi' jejtzyeta'p, igual je ka kayuta'p jejtzye tambien, por ejemplo je tuwi', este cuando ka'pa kyomi janu'sy jäyajpat jii triste'ayajpa nta'p ku'tyajpa, janu'sy jyamyajpa kyomi yyy un ejemplo que ke äj nä'it tumä tuyune raza kämanhpä' jete y cuando ka'u je kyomi, cuando ka' äj janta' jete janu'sy jyamu je kyomi, ta'p'ijna nä ku'tu, hasta jäpya, jutzä ki'mpa 'yänku'ojmä ma 'yanhjäyi je kyomi'ij 'yänku, y jiko' animalti jyamyajpa triste'ajyajpa y ko as de cuenta que tumä persona triste, jejtzye je animal tambien jyamyajpa, jiko' este än muspa't que jete triste'ajyajpa cuando tyokopya un seres queridoda'p, jenyajhkä.